<hesitation> ma səə nə'ə kɨɓwamɨn shin dɨnkam ma'wa nji dagatan mɨhyachi, lanamɨn, amma ma ka bɨ dɨkinə taa mɨhyachi, ma tan amɨtukwa mthyakɨn hɨmna hɨmna dzɨ kɨbwadɨ shin dɨn shi ngwa kɨbo cham masə də'ə amma ma vɨdɨkɨn tada mɨhya chi lanamin dɨn tsu fahin <hesitation> sən sə nə'ə shi kɨɓo shi nə'ə nggɨ ryadɨ baturə toh ma kɨɓo shiye nə'ə nji shiye nə'ə kɨbwamin shɨn dɨn ma sabulumə wato shini sən amfanəngəkin bwang ka rayiwa mɨndən wato kɨbwadɨgɨye shiung unagɨye zɨnən nzagɨchi cham mbɨrgɨye nda min boneje nə'ə sha-shaa hɨkina kpa'ata dɨgaa rɨdi nggam rɨɗin angba səni wa toh ha wachi di ohkɨn ashɨgɨ mɨridɨn achi mɨndən mɨ gə bəchi gbək fəcha bənə saiya nahan mɨ ndəunəngən ka zɨnən adi bari kuma səya nahan ka'ohɨnkɨn adi ɓari sabuluwo nə'ə masəə monin sən sən awufane ngən ka cənəgin dɨn bəngɨye kɨbwadiye shiung həzəgɨmɨn shi dɨn toh hɨchi sən lənən bwang mannəta sən botangən sosai A sikə nzachi ah mɨndən sɨkə vɨdi ndəngən ah musaman karadugɨchi lɨɓkɨn nda maskula ti bonejen nəgənkɨn ndə shaa dɨgaa mbətsuwo dɨgaa rɨɗi wato achi mɨndən nə'ə tɨchi bənə nggam sən mɨndən wana nahan fəzə pah fɨchi bənə amma ahɨm naha shigən masə nggɨdachi ma dedengin kala fətə rədiye nə'ə ko duye shaachi kon sən sə nggɨrichi gəi a shigən ha fə za pah hɨna monə yam nh ndən kam kuske gachi fata ko aku hankali chi gən tɨchi gi tsɨrat ndagən ni gachi a ki toh haa hinə va madingən sawari manina nggɨrə mbi'in hɨmna pukə'ən achi mɨ pukə'ən ga rɨɓichi ma rə diti ashigan atɨngɨchi ga uhinnchi bo sai cha bənə ndagən haa ma mishi kɨbə shiye nə'ə mɨdə'ə barina zə konə masə gamɨn dunya kunə mɨ shadɨ eh hɨmɨn ka huɗə barin hɨmɨn ka zakwana na ɓarin masə gamɨn shiunəngərkɨn toh ma barina kaꞌa kɨrən həkina zəkonə ga bankɨn mbɨrgikin nda dirkɨn a lɨmu, “ban-mbirgikin” nda za'adɨ kobingəkim nə'ə də'ə hɨkina lənə ndɨdangən sə din. Achi hɨkin mɨ zəkonə hɨkin mɨ mba masə gamɨn naigɨchi susai dɨragikin ma dɨga bi i lənəndɨn dɨga bi'i vallə ma sənin dɨrangɨkin rəgɨkin kabo dɨn achi hɨkin mɨ ba gə səunə ngnkɨn toh hɨn ka ərkɨn mamna zəkonə hɨmna ban hɨmna vallə sa'wa himna ələ səə vɨdi ma ələsə vɨdi nəkana hɨchi ni kə'əmɨna hɨmula nə'əngən hɨmna ələdɨn mannə ganə achim nə dɨga aki rɨgwa hada fɨtə ni əlimɨn, toh ma hɨnggən tsu hinggən dɨ wura nzanyi hinggɨ ni wato sə nə'ə lɨbən gamɨn nda nggya'akɨn hɨmna nggosə ka ɓwa hɨchi nji hɨnggə toh sən hinggə in nə'ə ferə ferə kabwa kabwa nə'ə njimɨn ka gəkɨn səi san hɨnggə ndɨhən nə'ə lisamin ndɨ watə hɨmna liɓan nda ma je'o masaran ake'ə dzi kamɨn ndɨhən sən zhihucan zhihwan ayimi rami ɨn faunə ngənkɨn taɗa kala ha ramɨn fo zhihwan hɨchi maa dɨ watə nda masara dzɨkamɨn toh himna gə'ə nda da langən dɨgba toh sən hɨnggə. Gassə watən nə'ə ka watəni nggakmɨn hinna gə hɨnna hwaradɨ hɨchi ma hɨn mɨn gə sə hinggən nda maje'o masarən nda dala ngən tuh sən hɨnggə mambɨraɗin hɨchi ma kawata ngga lamɨn hɨ mna shi dɨkə'ə gassəngən aɗɨwo hɨmna taɗɨra'an hɨchi zi wa mambɨraɗi hɨchi tsu hɨmɨn ka ushinkɨn ragwagi fərə ferə musaman hɨmɨn ka usə sən hɨnggə mwanamɨn higgən saako gagɨchi pəzə ligɨɗə tɨchi ɓɨlə achi mɨ usə hinggə saakon madkɨyan mban him dɨ masarə damɨn hinggə sakon dɨn achi ɓillə lɨgɨɗə ka tɨchi bɨlladɨ nɨnggala hiya ja'an gəi tuku nənnə gitinmɨn toh sən hɨnggə <hesitation> hɨnggəgin nə'o bwang nə'r njimin ka gəkɨn ga nzanyin Nəꞌə nggɨ gargajiya amma ma rəhə'əinə dɨkɨnə ba musaman hinggə <hesitation> nə'ə ramɨn ka gassə mbu'o toh hɨchi ma hɨmɨn ka uskɨn ka lɨɓakɨn nda liuwwon barin ka monkɨn <hesitation> karkache amma hɨchi ma də'əgachi nda liuwon ko wurfi hɨmna liɓan ndi manja himna gə'ə maagan fɨtsə albasa hɨmna gələtɨn adigən wato hɨchi pita mɨn fa dadungən